Egaq sis egä inemine mõtlõs ju ummamuudu ja mõtlõs ummi mõttit. Nii et rassõ om tetäq nuumuudu, et kõik olnuq rahul. Sis tulõ tetäq niimoodu, et suurõmb osa om rahul.